أذكر مرة كنت محظوظ جدا يوم فزت بجائزة كبيرة في السحب. ما كنت متوقع أبدا كنت في السوق مع الأهل وقلت لهم خليني أشارك بس للسالفة. بعد كم يوم وصلت رسالة أني فزت بالجائزة. كان يوم مميز حسيت أنه الحظ ضحك علي بطريقة ما تتكرر والحمدلله أستخدمتها في شيء مفيد. جعلتني اؤمن أن أحيانا الحظ يبتسم بدون ما نتوقع.